هوايتي المفضله هيا السباحة هو المكسد مارشل ارد <hesitation> لأن لاتنين يفرغو طاقة كويسه وبيساعدوني ان انا ابني عضلات زائد أنهم يطورو المسل ممري عندي فأعرف أن أتحرك أحسن وبفهم أنا بتحرك كدا ازاي